Gne karazane voankazo sy legioma hoaniko eo amin' ny efatra eo zany: <hesitation> karaoty, da misy e pomme de terra, da corgety da gne magnanasy e fagnampiny, da io amzay zashy gn'ame legioma ame ray kilao eo zany ray kilao isany fa gne ma- vafandry zash <hesitation> roy.